أجولك أنا على إجابة هذا السؤال أكيد بختار أكون طباخ شخصي راح تسألني ليش راح أجولك عشان كل يوم أجدر آكل أكلات جديدة وكمان لذيذة وأنا مرتاح في بيتي، السائق أيوة حلو بس مو ظروري كل يوم، أما الطاهي أو الطباخ فالوجبات اللذيذة كل يوم ما تتجدر بفلوس.